اكتر رياضة ب مش بعرف أن أنا العبها أو بعملها بشكل مش حلو هي كرة القدم أنا معرفش أن أنا العبها ولا أن أنا أعرف القوانين بتاعتها اوي